Ny fomba fandrahoana legioma anaty lafaoro a, alaina ny legioma de sasana tsara a de tetehana de asiana sira sy menaka de ampidirina anaty lafaoro a de refa masaka aveo de afaka alainao amzay de masaka le legioma.